أول شيء، بنصحه دايما إنها يسمع الترجمة على مواقع التواصل وعلى جوجل، شلون ينطقون <hesitation> الأسماء والحروف وكذا. وبعدين يسمع أفلام مترجمة عشان يعرفوا النطق الصحيح للكلمة. ويقرأ كثير ويحفظ الكلمات بالمعانيها والمفردات وما إلى ذلك. لازم يتعود، ياخذ قريحة.